Allor, da nu lat s' putess dicere che <hesitation> secondo me i soldi, contribuiscono alla felicità ovviament, soprattutto se amma parlà in termini 'e sicurezz, soddisfazion, 'e bisogn fondamental dà vit. Tenè <hesitation> 'e sord fors viv 'na vita chiù senza preoccupazioni economiche, per esempio t' può permettere <hesitation> 'e soddisfà tanta sfizi no? T' può concentrà su tanti cos, però 'a n'atu lat sicuramente i soldi possono aiutare a creare no? Condizioni <hesitation> favorevoli ja p' 'na vita felice obiettivamente, parliamoci chiaro, però sicurament p' quanto sicondo me 'e sord ponn essere essenziali dint 'a vita, pe soddisfà tanta bisogn fondamental, sicuramente la felicità dipend da tanti cos. Come in primis sicurament 'a salute mentale, 'a tenè tanti persone ca t' vogliono ben. Secondo me se 'amma parlà <hesitation> alla fine, 'e cose futil no? 'E ben material, t' pozz dicere che 'e sord possono avere alla fine un ruolo più che fondamentale dint 'a vita. Però tutto sommato se 'amma parlà 'e 'na felicità duratura e profonda, sicond me 'e sord alla fine contano, ma contano forse di meno. Il mio punto di vista sicuramente parliamo alla fine che, secondo me <hesitation> 'a felicità non conta soprattutto dai soldi, aiutano però 'a felicità fondamentale p' me dint 'a vita song l'amore 'e 'a salut, via.